Mashinwa lotu olimse buh lovali ta wanha lotu olimse, touja mo olimse, limse mo wadi salte, oosa machinman oloa, liya manar machinman, oosa sabulu oloa, se loa limse wadi de doti man. Mashinman to waili ti hirli hirli, hai bali limse man, sika jamari doti asera, sika lapli basera.